ña ni yasini viti ku ntaa´ku ntíaa ku´a katyina na kisia ntakani ntyi santiu nu kee sia nu ke ntitua xina kua´ntiu yaka kintiu nantu kuntiu nìì nto ña yaa ntika´a kuaa nìì ntoo sakoyontiu a ntyi kuaa kunintiu a in maquila a in litru a ntyikua kuni tu mee kasiyo ñaa sakoyo ntiu kitantiu sakoyo ntiu sava ntá nìì ra kinto xini´a nu kuatyi nunili ka ra kintoa sa´ra <noise> tani sinu ni koyoo a ra ki ntukuntiu ka´a ntatantiu ñu´u tani tii´n ñu´u ra tisontiu ka´a ntiu kiti sí´a kara kee ka´ka kee takui kitia na kitia in hora uvi hora kitia ra sa´ra ña sa nantoo tukua tani sinu nanto´ara ntukutukue inka ka´a kee´a tya´e takui na kítia ní kítia´ra kisia´un sava´un ntisi´u taru ña ntisi nakuia a ña kuñu xintiki ra ña ntisi so´sa ntiu ña ntisi ra kiintiu ntisi mintiu kanintiu ra tani kiti takui ra tyantiu ri na kuunu ri ra tuntiu túumi ri tuntiu ra sa sá kuintiuri ra ntatentiu ri tyavantiu ri ra nta inka kii sa´ña tyoo ntaa´ku ha nti´ka kitia tyoo ña niñuu ra nta inka kii ixta´n sa kuu ksini yo tana nùù kuaa ntíaa ku´a kara sakasuntiu yá´a va´a yá´a yikaxi ki tikumi ajo kii ñaa ñá xiiko kii ntuva ntoo kee ñaa-m ii´n ha´ri ñaa oregano ha´ri tanu ñaa ña´ka sakasuntiu tyantiu ra tasinu sakasuntiu ra ntikontiu nùù mulinu nta´a mulinu nta´a kara tuka sa´tuun ru ntyikua ntii kuni miu yá´a u sa kava´u taanu ña yá´a xiko ha yá´a tanu ñaka kava´u ra tani sinu kuu ta´an hora kasiniu ra sa sakantakau tiso´u ka+ a tiso´un sakantaka´un lu asiti nùù ka´au na kasu´nvara ra ika tyau ña-m yá´a u ñani saksuu ha na na kasu va´a ña ra sakantaka kantu ntisi sa kava´u ko´yo un kua´un ra kiti ñaka ra nisinu ra nùù ntaa´ku nu ngtaa´ku ntyau ntuva ntoo kee ntuva ntoo nùù ntaa´ku kee ii´n a´ru yasi tyau ntisi nùù ntaa´ku na tyoori tyo va´a kuu yasi ntaa´ku kasiu ta ni sinu ra